Alura ël pes venta tënilu ël menu pusibil përché pöi se non a s'anìu dë batteri e tüt lon li, cuindi dizuma ën di, massim dui ënt ël frigo, pa dë pi përché se no, a parte ch'a taca a flairé e pöi a resta pa pi bun, a resta periculus da mangé